Ma olõ esiq kah mõtõlnuq tuu pääle, et kuis suutvaq sääntseq mägikitsõq nii höste ütelt kivilt tõõsõlõ hüpädäq. Ja kuis nä üldse säält maaha ei libiseq, tuu om üts väega hää küsümüs.